toh, jlawuk duniya atu nuwa nduwa kaka jlamu duwon akci net miryim kitci ben kaka jlawu dakci na barkat kikci. aa əmdin di kirtatacina aca ajlemi nanuwan yaye miriyimkiri dupanate cim, mir yrit kiri piratici kwaya aci patu aci patu ah tina a a tiyi kiman ben nek miryik kiri ben ibzanum ko aci izga miryim ban yaye kari emchuno karitu aci tutuyayam emdan nejla ciskun kekenuri etlte afunuri e yaku, aci yee afunuri datltaci egakutku bacu aci te yaye barkatkiri gadaeng tiyi kamatkiri kera ee tina awun ga jlawak den emda duwoni se endan da tarnawuna jana a jlumiwun ben tita to awunuci duwo na zambati emdanun wun gajlawai dakci muryit kuwun bambam na ya zine mazva yimasuno gin kidgu tam emdim emduna fa amma emdanda wujirinci kaza dumma ee kulum to akci ajlumewa ɓen tita toh emdau duno be tina wuna dekcu awun dikwakwa ben wunulhuwum awunin jla wuna silaku nawun kima awun ane sayim ammi na daci awunu ju giko imchino riro wunte kiman. koro atu əmdim nek mir'yat kiri patata pum duwani koro atu əmdin atletai yadak miryam kikci ka kaduku na ambanari itkwa atatatkiɗari ma aciman ko wane aci əmdin tinan kada, amma əmdin gi kaci a kunuk zane aci nek miryim, miryim agaruun dako biya gikaci a zane yaumin aci yau mima aci tamkam, əmdin biya kirtataci aci. ajlumu nanuwan yaye aci girma-girma. girma yaya kuskuzaci miryim kuri da kusguzi miryim metkii nek afani, fen dotku dipiratecim piratim din kwaya baktta aci patu aci kata dako tamkam, guduka əmdin umdau kwotici ma tamkam kwaya acin dinyem, aci vayanyem, aci tamkam karengwan dou ka kuriben dot ku teka di kirchachaci aci disayaci miryik kiri, mir yet kiri ku du piratecim, na agit ku gugate nasarakwenna umdau jana iko alma'i na agi əmdin ɓuwam, na alma'i ɓuwam no dako agi nasaram ɓi, Toh agin yalma’i pilka yalha gamasara na gi nasanu əmdan ubdigi natku agi na emso gi yalha ga nasaran alma'i ɓuwam almayi pulka ganasara gi baci aran to amma gi jaduwoni yalha nasaran za emdat dugi man agi agiamsa gi buwan mutkuyalma ga nasaranmama muryani tam na gazini ma gi muskatawaidak muryi ki emdan na zuno ma eye jire agi mane? toh yalhan mir'yet kina gija yalha ganasara yaye əmden ubdugima yalhekcima ma niza du kuzguza, na gugwaze iren mir'yet ki na umdau gada kadu emda zunu alha gaga gam yari to gita kemuna gisgam na daku gi patu ba to emcotku atu mako tiyikkuam kaman ka kare karen daten ko akci kare kareu ba wanau bembe emda nan go wangaduka a karek wanawu gagfe tuna datla ka a wana gagfe awanam to atuka kare karen do tuna kakadu findotku aci fa damaw bembe i tuna datla ka emdam gafa kadukutcina bakson amma emdun du kircacaci acitku aci duwo aborik pata tamyaye to du gafaci muryitkiri ey dutade patam. aci duwon aci baden yaye gafaci mur'yit kiri, dagatau gabadet kiri kakip-kakipa been dumma aci duwon igdamun palpatu aa ireno de <hesitation> musulici duwan kwadim bokso yam kwaya to emdun de gafa muryitkir da karcacaci gaku atu manko be jla bek gifun kakan kuwa biya gafaci atu be gifun atimanko agi mamko wane.